Balaa nga koy takk dangay seet jikkoom, doo ko cet, da seet jikkoom, da seet jikkoom, da seet jikkoom ba nga xam ne jikko bii kat ëllëg boo ci duggee du ma si am benn problème, nga daal di siy dugg. Diw moom laa bugg ko jabar, jikkoom bi de neex na ma, ñu ne waaw, nga waaw, ñu ne waa, ñu ne ko bisimilah. Mu dem yónni ay kilifaam ne kii suma doom de moo bugg sa doom, suma doom cet na, seet na ne xam ne jikkoom neex na ko te doy na ko moo tax mu bugg ko jabar. Ñu dem ñu d'accord ñu takk, xale bi ñëw sëy si jikko ba mu fa gisoon si moom mu continuer ba sëy bi jeex. Te boo balaa ngaa dugg si moom xanaa foog nga dem ci sa nit mu seetal la, diw de laa bugg jabar, ñu ne la ah waaw seen wërsag de ànd na te boo si duggee seen wërsag ànd te yàlla dana leen may njaboot, waa boo ci waaw.